"Topõldjuustuburgõr peekoni ja jalapenjoga", ütles kipõsöögikotusõ tüütäjä. Leti mano tulõvaq miis ja naanõ, nakkasõq mõlõmbaq võtma burgõrit ja näide käeq putusõq ütte, kokko. "Oih! Kas ka sina süüt säänest burgõrit?" ütles miis. "Jaa, ma mõtli, et ma olõ ainus," ütles naanõ. Ja nä eläseq niimuudu õnnõligult kooniq ao lõpuniq.